اكتر وظيفه هاا هكون فيها وحشه جدا ومش هعرف أبدع فيها هي الوظيفه الي انا هكون مش حابه اروح المكان بسببها وممكن اي وظيفه عليها مكتب يعني لو اشتغلت بقي في شركه مكتب في محماه الي انا دايما كدا اقعد علي مكتب بحس الشغل ده روتيني جدا ف انا مش هعرف أبدع فية